Non, non uso o tren. Porque non vou moitas veces de viaxe en tren. Sobre todo vou moitisísimas veces, vou de viaxe en avión, non en tren ou en coche.

Si, fun a algún de cine e de música. O cine foi moi chulo e o de música tamén.

Non, aquí non nos falta nada.

Si, o dos tres porquiños e trata dos tres porquiños que vivían en cada casa e un lobo os quería comer i soplaba en cada casa i o maior sempre fixera a casa máis grande.

Non, non o leo, pero se a veces o leo prefiro lelo en físico.

e polican.

Andaban cinco minutos.

A tortilla. Pícanse as patatas, fríanas e bótaslle o ovo e a comer.

Mayo a vella quiema o tallo quere decir que fai frío.

<hesitation> Na casa dos meus avós.

A miña estación do, preferida do ano é inverno, vale?

Sete ou oito polo menos na casa da miña avoa porque non teño, pois números, o sea, pois ovos. Límite de ovos. Límite de ovos.

A min gústame a música, sobre todo, os cantares, <hesitation> os cantares gallegos que escribiu Rosalía de Castro porque a min faime como que unha recordación de do galego cando se falaba moito e a min eso, pois, gústame moito ter esa.

A miu- o a miúdo que vou ao cine, pois é unha vez, pois moi de vez en cuando porque se non a pantalla tamén duran bastante e fanme mal nos ollos.

Pois a intelixe- pois a intelixencia artificial eu creo que podíase usar pois pa se tes algunha dúbida, pois pódeslle decir e que se non a sabe, pois que cho diga e e se a sabe, pois dicho e así xa non tes dúbida para pra sempre, xa non tes dubida e xa sabes eso.

A miña escola é moi grande e hai máis de cento de cento nenos <hesitation> pois <hesitation> ad- adoitamos moito xogar e tamén estudamos moito, <hesitation> pero a min encántame, a parte ten actividades <hesitation> e ten un patio xigante, está ao lado dun parque.

Non, nunca fun.